Pues xic idajagas teüetearan sandiüm más najngo cüet sanangal xacüet sanataag sanjants ombas saacürijquiniüc ndoj pacüla nojor ndoj sanapots miíow jongoyom nayac mipit michipin miajs y alndom majmel towan tuen par ndoj majün jngndojwüx chejongoyojyow nayac tiül cüet pajüng nojor macül acas anoc mididor pajün ndoj pares tenajmiücüch ndim sanatiing tiül socol pulat par nütiün maquiejxanoj maquiej xacual maquiej xanet maquiej xamonguich meáwan jnetiün nütiün najngo cüet ajaiguiey sandiüm.